بالنسبا ليا أنا نخير يكون عندي القدرا على التنقل فورياً, على خاطر التنقل في كل وقت يعطيني حريا باش نكون وين ما نحب وفي أي لحظة, نمش لعايلتي, نمشي لاصحابي, نمشي للخدما, ونشوف برشا أماكن جديدة, من غير تعب في السفر, بالطريقا هذي نعيش تجربا باهيا, ومختلفا, وتقضي برشا وقت مع العايلا والناس اللي تحبهم وتربح زيادا وقت برشا مهم في حياتك.